जस्ने एबे मकरावका जलिय बणइन ओकरम कस्नुका हसइ अ मकरावका जलियमा किरवा सबह झिनझिनी झिनझिनी किरवा सबह्, चिहुटिय सबह उणियाइ हसइ बुलइ हसइ जाके मकरावका जलियमा एटकसइ । हसे मकरावका हसे उहे किरवा एटकली सबह झिनझिनी झिनझिनी चिहुटिय सबह उहे हसे उअ भुख लगलही खैलही नाही । हसे उहे एपने जलिया के ओस्ने कामक तहिय उअ काम चलोलही देहुन कही ।